Kua tembiporurai, sierre jei supeva, jaeko oime guinoi opaete, yanderɨmbiao, ani kuñareta ifaldare, blusa, opaete kua ikavi yayokenda vaera, yamboya vaera yandeyee, jaera kua osirive, yaipea, jare yayokenda vaera